Nguur gi ah xale yi de ñu ngi fi amuñ liggéey ñu bari jàng nañ amuñ liggéey, léegi war nañu dimbali xale yi, parce que doole amut. Ñu bëree ngee dee ci gaal yi li ko waral mooy ñàkk liggéey, kon nag nguur gi war naa jàppale xale yi, xale yi ñooy nekk mag ëllëg, ñun moom suñu wàll jeex na. Soo gisee président bu toog téye réew, xale yee tax, ndax xale yi bu ñu sànniwut nguur du jël réew, kon nag nguur gi nay jàppale xale yi te yàlla tax, ñu dimbale leen ci liggéey, am-am yombut waaye nag liggéey du tuuti, moo gën ñàkk a liggéey, dem toog ci biró yombul waaye liggéey boo am te mën see faj sa aajo yi mën a jàppale sa waajur yi loolu ba tey liigéey la. Damay futteeku, futteeku jàppale xale yi, xale yi mën a liggéey bu baax, xale yaa ngi nii taxa taxawaalu amuñ liggéey te nguur gi ñoo leen war a jàppale dégg nga. Nguur gi ne leen jàppale téye xale yi, xale yi ñooy nekk mag ëllëg, téye xale yi jàppale xale yi, xale yi mën a am liggéey, fas jom, liggéey mën a dimbale seen waajur yi. ba tey itam magasin mën nay am xale su gisut marchandise sax xale yi day jaay waa jàpp si loolu ba tey mën naa dimbale waa dëkk bi. Waa na nguur gi daal dimbale xale yi, dimbale waa dëkk bi. <noise>